हां जो पूछा है ओ जमीन पर पड़े सारा गंदगी ल साफ कर देहल। पूछा ल पानी में डूबा ल और निचोड़ के आगे पाछू करना है अच्छे से उपयोग करे से एहर बहुत अच्छा सफाई करेल। एहर बहुत सरल उपाय है।